Neyb jedun yaj tëyën yë ëch jadun najueb yëdun xa'ajpë nëka'a yë jedun ji'ib nëjotyë ijpë mëdë yë este dun xa'ajpë kuxë, yëdun wa'ajpë e'exë y yëdun xa'ajpë o'oy yë ëch dun na najueb nëjotyë ijpë.